<hesitation> Erimbere thatha mwanyibwira athi nghe erisikya abandu, keghe nbirikibana inikwenene nabi ekihugho ghuthethasikya omundu ghukabya esiwendiyongerayo, ngindiha ekyerilheberyako bamakuha omubiri ghukathendisikya mukama waghu neryu bakakubinga lhuba neryo ewabya isawa esawekolha ebyaghukanza erikolha nginye namabirighunza emyaka minene okwa munanai enganemukolha singathalhwa na mukama waghe eyikanyikolhesaya salhi akathabugha athi akisanyibinga kundi ngamusikirye keghe ngakolha ebyakabugha so thatha niyo anyibwira erihanu eryo athi esiwa ewasikya mukama waghu.